Ia. Afaka mampiasa technologie olo hanatsarana fomba mahaiz- ahaizana mahandro satria marobe olo efa mizarazara récette agnatina Internet amin'izao, indrindra fa ny Youtube, sy ny amina télé isankarazany. Ke la izy regny mangampy antsika ahitavana fomba hafa andrahoagna sakafo.